شوف أكثر حاجه اللي كنت محظوظ فيها وحد الخطره كنت نمشي، أيا كنت نمشي كيما هاك ونلقى ساشيه تاع الصوارد، معمره الصوارد اللخر بعد، با ميتين تاع ربعمية مليون، نلقاه هزيتها، مع مين هزيتها قد قد نلقى فوسطها كيلو ذهب، يا ودي ونهز هذاك الكيلو ذهب ونهز الصوارد هاذوك ونقول باش في هذاك الوقت شريت طونوبيل وشريت دار وشريت، <hesitation> أنا نشتي هاذ الحوايج الكل شريتهم.